<hesitation> සුදු පාට කිව්වහම මට මතක් වෙන්නේ සුදු ඇඳුම්. මොකද අපි ලංකාවේ <hesitation> ආගමික වැඩ වලට ගොඩාක් සුදු පාට පාවිච්චි වෙනවා. දැන් බෞද්ධ <hesitation> අය පන්සල් අඳින්නේ සුදු පාට. ඒවගේම <hesitation> ක්‍රිස්තියානි අයත් පල්ලියේ විශේෂ දවස් ඒවාට සුදු පාට එහෙම අඳිනවා. දැන් ඔය මහා සිකුරාදා දවස්, ඒ වගේ ඒවට <hesitation> සුදු පාට අඳිනවා. ඊට අමතරව <hesitation> ලංකාවේ ගොඩක් මරණ ගෙවල් වලටත් <hesitation> සුදු පාට, කළු පාට, ඒ වගේ තමා ඇඳෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ මරණ අවස්ථා වලටත් <hesitation> අපි සුදු පාට අඳිනවා. ඉතින් අර සුදු පාට කියපු ගමම්ම ඇඳුම් මතක් වෙන්නේ. මොකද ඒක ලංකාවේ අපිට <hesitation> ගොඩාක් දකින්ඩ පුළුවන් ඒ එක එක අවස්ථා වලට සුදු ඇඳුම් අඳිනවා කියන එක. ඒවගේම <hesitation> විශේෂයෙන් ඔය විශේෂ දවස් ඔය පෝය වලත් <hesitation> වෙසක් පෝය ඒ වගේ තව <hesitation> ඒ වගේ විශේෂ දවස් වලටත් <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම සුදු අඳිනවා ගොඩාක් අය. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> සුදු පාට ඇඳුම් කියන එක ඇත්තටම අපි ඉන්න මේ ප්‍රදේශවල ගොඩක් දකින්ඩ පුළුවන්.